<noise> moɗi, bolo, kunu, hoɗo, bad, baashi moɗi, babilo, horɗo, ɓonum, bimbad, dir moɗi, dir bolo, dir kunu, dir hoɗo, dir bad, dir baashi moɗi, dir babilo, dir horɗo, dir bonu, ashirin, ashirin ki moɗi, ashirin ki bolo, ashirin ki kunu, ashirin ki hoɗo, ashirin ki ba, ashirin ki baashi moɗi, ashirin ki babilo, ashirin ki hordo, ashirin ki ɓonu, talatin, talatin ki moɗi, talatin ki bolo, talatin ki kunu, talatin ki hoɗo, talatin ki bad, talatin ki baashi moɗi, talatin ki babilo, talatin ki horɗo, talatin ki bonu, arba'in, arba'in ki moɗi, arba'in ki bolo, arba'in ki kunu, arba'in ki hoɗo, arba'in ki bad, arba'in ki baashi moɗi, arba'in ki babilo, arba'in ki horɗo, arba'in ki bonu, hamsin, hamsin ki moɗi, hamsin ki bolo, hamsin ki kunu, hamsin ki hoɗo, hamsin ki bad, hamsin ki baashi moɗi, hamsin ki babilo, hamsin ki horɗo, hamsin ki bonu, sittin. sittin ki moɗi, sittin ki bolo, sittin ki kunu, sittin ki hoɗo, sittin ki bad, sittin ki baashi moɗi, sittin ki babilo, sittin ki horɗo, sittin ki bonu, saba'in, saba'in ki moɗi, saba'in ki bolo, saba'in ki kunu, saba'in ki hoɗo, saba'in ki bad, saba'in ki baashi moɗi, saba'in ki babilo, saba'in ki horɗo, saba'in ki bonu, tamanin, tamanin ki moɗi, tamanin ki bolo, tamanin ki kunu, tamanin ki hoɗo, tamanin ki bad, tamanin ki baashi moɗi, tamanin ki babilo, tamanin ki horɗo, tamanin ki bonu, casa'in, casa'in ki moɗi, casa'in ki bolo, casa'in ki kunu, casa'in ki hoɗo, casa'in ki bad, casa'in ki baashi moɗi, casa'in ki babilo, casa'in ki horɗo, casa'in ki bonu, ɗari.